Ny volon-koditsy ny fia zany e ohatsy ny fia angisy sy ny trozo da afaky miova loko hainga. Io zany mampiasa sela manoka antsoa hoe krômôtôfôro izao i; <hesitation> mba hanehoany tena amin'ny tontolo manodidina azy <hesitation> na hifampiresahany amin'ny zavaboary hafa.